Toh foori, fooray kaŋ ir ga te i ga baa gumo, fooray kaŋ ir ga te. Zama lokaco din fooro kaŋ ir ga tee i ga tun kay i zaŋkay wane ma kwato car'ga wane a kwato car'ga araŋ ma dullu-bata araŋ ma tun kay. Araŋ ga koy aran ma zii kwallo, araŋ ma fooru, aran ma hanna araŋ ma te matekul kaŋ araŋ di dama araŋ ma zii. Toh sohõ ir na wadin naŋ, amma sohõ naŋkaŋ ir tun ir boray ir ga care gana koy i ma koy ka gwaro day ka sobay ki fakaaray tey. Da ir ni fakaara te ir farga nda fakaara i ma tun zama sohõ foori wadin a sino sohõ ir na naŋ zanka baanay se sohõ ingay no go ga gway wadin tey. Amma fooray wo lokaco kan ir ga ir fooro tey a sinda foori kul kaŋ dumo ir man tey kaŋ zaŋka ga tey. Amma sohõ so beeray sintin ka furo ir se ir fayda foori yaama din sohõ kwallo dayno di tun ir ga hini ka koy ka zii i ma te bani samay i ga kande ir se foori ir ga kwanda kwaaray se foori. Ir ma te baani samay ir ma tun manci nda fitina, manci nda hay'fo ir ma te ir ga haaru car'ra, ir ma ban baani samay ir ma tun kay ki'r dirau tey. A si ganji a wane suba ir ma ye ka koy ka fooru kwaine ir ma koy kwaara wane do ir ma koy kwaara wane do ir ma ir foori tey baani samay. Toh ni di sohõ zamano wadin wo kul barmay sohõ kaldai i ma ne i ma kande haraiyaŋ ka gisi, ka'kande ka dan ka sobay ka dooni yaŋ tey i ga fooru wayborey da alborey.